هل تفضل أن تكون عالمًا مشهورًا أم فنانًا مشهورًا؟ ولماذا؟ بفضّل أكون عالم مشهور، لأنه العلم يفيد الناس ويترك أثر باقي للأجيال عن طريق العلم، أقدر أساعد بحل المشاكل وأطور حياة الناس وأخدم المجتمع الفن حلو، بس العلم هو اللي يصنع التغيير الحقيقي ويخلي الحياة أحسن